يعني اول نقطه واهم نقطه نجيب لو خيط مشابه للقميص مو مشابه للزر اهم نقطه انو نجيب لون خيط مشابه للقميص ف بعدين نجيب الزر ونشوف فتحاتو مين مين يتجلب بالقميص ونخيط بينو بالخيط نوصلو بالقميص